لتنزيف الفرن بشكل فعال وامن، الادوات بيكربونات الصوديوم، بيكنج صودا، خل ابيض، ماء، اسفنجة او قطعة قماش ناعمة، زجاجة. <hesitation> طريقة، ازالة الرفوف اخرج <hesitation> رفوف الفرن وضعها جانبا، يمكنك نقعها في الماء الساخن والصابون لتسهيل تنظيفها. <hesitation> اتنين <hesitation> تحضير عجينة التنظيف، اخلط نصف كوب -من ميكروب- من بيكروبا - من بيكنج باودر <hesitation> مع القليل من الماء حتى تحصل على عجينة سميكة ، <hesitation> تطبيق العجينة <hesitation> ترك العجينة ومسح العجينة ورش الخل سم- سم التجفيف <hesitation> سم تنزيف الرفوف <hesitation> ستلاحز ان الفرن اصبح نظيفا وخاليا من الاوساخ المتراكمة.